اه المواضيع اللي نحب أو نفرح نحكي عليها اه واللي هي زي السفر والطب والإستثمار والزمن الجميل زي الألعاب الجديمة وقصص الطفولة.